I des bonge we̱es ge yipyin yaksa zok ya? Mil gə, miirə gə minge we̱e̱s yip yaksa zok pa. No̱k an n doon ge we̱e̱s yip yaksa zok pan ya? Yaksa zok puu tumma wa pu ɓesebe. Wakkak oza akə monge yaksa we̱e̱s yip amma ya yip pa. Ziriya na we̱'te tumma ri, akkai ura pii hande sə kis gwa'rooz sə rus no̱k puna we̱e̱s koo zaudi gwə'rooz pə bone bo rusaz pii pa. Rus maa nor nor pu goka. Ane gera riin ya? Nok ori we̱e̱sa esi kamtə kan haa sa i laa yonkiya iiz, sə yaksa zok pu areya? Ura puna we̱e̱s paz, kis sə rus, sə gee belɗum sə, bo̱'rə ko aneya, amma ura we̱e̱s pisus koo bonneya kis rus pa. We̱e̱s, ee ulla okarə i doo don rii, amma gbi'kəka rook kam we̱e̱s gə pota yikkpa yaksa zok pa, ana yaksa zok kamt, anaa yaksa zok kamtən si ziiz gee belɗum yaksa zokon uni, mona gap oomi apu na hakkilo, apu kamkp to̱msa moo bil esa asrə, bil gə kamtə we̱e̱sa esi, amma no̱k we̱e̱sə sə za esa belɗum pa, amma yaksa zokaki duutə moogə moo a gappu riga naa ziri ya? We̱e̱s gə koo bonneya kamtə yaksa zok pa, no̱k we̱e̱s a og on nita bo̱'rət tumma. Ziiza pu gwantə te'ez Na we̱e̱sa esi, amma we̱e̱sa esi togsu buka am <hesitation> togsu ana ur iin pa sei dei laasu. No̱k riik we̱e̱s a esi riilə, amma ana gbi'nan uno serumkpa bil. No̱k de i doo debtererə roo, do̱o̱nz oza pii sə ooro, i doosa daa a billəz doosu bonge a ii aneya? Yii bil ulo sə pii bonge boogə bo ii <hesitation> gapta oomit na kala ziiz. Sə bonge to, tunda a oorə we̱e̱s na zaudiya dəlləz pa na bagsapu ana a ooro pan. So a og ana serumkpa biluno maa ana ar koo ane yan sə bil gə za eska neta oontal. No̱k riik, we̱e̱s go̱'go̱n, amma we̱e̱s usə tuuse ana kamtə gwaar dəllən. Mona oksa ziiz gwantə, a karshe ina ina keesu i dook bonge ina gbe'u rurutaa we̱e̱s, geesaa belɗum ya? We̱e̱sa esi tosu pu bone rə. Pitan kə kamən tømsaa we̱e̱s kaa, amma esak we̱e̱sa esisə na goo haa ur we̱e̱sa roos ibu. No̱k riik anaa gweno ninka haa maa gomna oza keetən we̱e̱s bo rekənaa ar okarə sə za kas ana udə paandə, we̱e̱sa roog zirii ində, ur keen geen yaksa zok pa, a karshe na wor ma daa we̱e̱sa esi. No̱k riik we̱e̱s gə, ana oomi sə ziiz doo bonge kamtə yaksa zokan pa

Apu duuk paka ullokrə, apu no̱o̱sukurə, ina bonge ulla laadizə hande apu rekra laadirə, ina bonge jumbaare apu, ina bange jumbaare apu rekrə juulukrə, ina pu bonge ulla suumai a <hesitation> na pu su suuruk rə, riiza sə bil og tomteya mo̱o̱rə a kami oomii səgə eska ana mo̱o̱rə rekarə na uri yangii, amma mona dii monge we̱e̱sə togsubo kou anya, a rek koo ar pa, sei dei tog, we̱e̱sa roosə kamkpa haa ara a me̱e̱ paarə, a kasək, sə a lāǎ, sə a tor ara go̱ pairə. No̱k riik npu dok kala ziizə a hande ziiz daakən bange hande sei mina kinsaa we̱e̱s sən gee belɗum, sei gə, sei bil. No̱k riik npu oorukrə kala ziiz kanaa gwen we̱e̱sa as uzə yonkiya ulloz pa, uzə səs eeh serumkpa billa ulloz pa, amma we̱e̱s ga̱ mona kin kamnən tomsa oomis. Bil esaa no̱k ana gap aa ziriya a kamkpsukunu tomsai yə naa ara a kamkpən to̱ms sə we̱e̱s assəkaa mu'uk. We̱e̱s gə kamsəkaa ana iin pa, sei dei ana a mu'usan nok ziiz a me̱e̱ɗa kamkpa we̱e̱s topa paz na za kamtaa gbi'sət a og ara pu kamkpən dək pu som, gəək ninka na bo wak pa, rekaa bo'ok wakrə, na puna kiiz muzə, bo baku muzə səna gap ittəz, gwaak bo ting pa, koo bonnaya gwaaraa gwa'at. Ninka puna kiiz muzəapu gaptə oomi, we̱e̱s kamtaa ɓilla gwa sə a laatə kiiz oza Haa maa gə a bagə gə koo taaz kaa koo naz kaa monge bo pu geek belɗumdəzə, amma ɓomka rookrə sei sei bonezə mo̱o̱rə mu. No̱k riik epu derk kala ziizə na gap na muyal, na gap boo na me̱e̱ka bonge we̱e̱s na duu sa, amma gapta oomit utə na ma, mona pu ma'akrə rii, mona pu gaptə rii a og a geek belɗum, a bomsək boo na dəl oomi. Amma ziiza duu we̱e̱saz bomsək na dəl oomi pa. Au koo kave̱e̱s kasək koo ori sə i ruurə. We̱e̱s kamkp ori sə i todə kungiyaa go̱'pazzə, nit pu tumma sə we̱e̱s go̱'rə, amma zuza duu we̱e̱s paz a oku koo bonneya puna bil. Ina anni go̱'rəmya? I dook bonge laatən ura az, dook ana oomin, seedək ana oomin ziri rə mu, soo we̱e̱s ana oominnə, ana oomin nə pa. Soo ziir am, we̱e̱s kana assa mu'pa. ana na assaa mu'un uno serumkpa bilana pu. Pitin pat bil kamtə kaa. Uno gbi'nən ara a gakkpən dəllə